Kinduu choohulah vuyazii mkivarah mmnoo hovuzii uyazii uvuyazii nikinduu kilayai sana kinduu yakutangah umanye vuyazii imendaa no ulah mnduu nasekah nasekah nasekah mnduu ulah vuyazii umenda miingah no manyah vuzaa wadunyaaa wadunyaaa wadunyaaa umenyakuu mingaa vunyingi dah nololah vanduu koo ugerizukuuzisendii ku kandii zisendii zimendah vuyazii kandii utaakaravuzaa weng'in <hesitation> utaikunikirah mvisarah dahv <hesitation> zikuuavanduu wesekah no nonyolah ku vuyazii utakavakuu kandii usinyolah vuzaa mmoni kandii usekauu navaa dahv <hesitation> kalii urandii dahv <hesitation> kaliurah uvukuu navuyazii navanaa dahv <hesitation> :aaaaaa"hikarah navanah msikekuunangavoo nosekan navanah wakuvolah yaolivisii kugendaa mkivarah mmnoo genyekana uv <hesitation> navuyazii ueez <hesitation> zisendii zisendii zirah nauveenachuriah mmmbah no gulaku kanduu mmmbah kirakumendah uv <hesitation> navuyazii zirakorah mkivarah mmnoo nimenya <hesitation> ulikuu chiii kinduuchiivisii chigirah uvizisendii novenevuyazii ku genyekana hukore ul <hesitation> zisendii uvenivunyasii uyaz <hesitation> vanduu uv <hesitation> nazimbaka navanduu uv <hesitation> nazimbaka navanah uv <hesitation> neend <hesitation> limenyah lilai navanah. Huvunalimenyaa vulai nawatend <hesitation> avanduu wasekuu saindii nolishah uzia kwikarako avunduu yaavanduu wasekaah kandii naiv <hesitation> usekanangavoo kindogoo umolomanga nangavoo kuu lilah gavirii gavirii gavirii karii nozia karii nozia mmmbah kari nozia mmmbah livaa lundotoo yaizakuu lundotoo yaizakuu mlootoo unyolahku ulolahku ling'anah lilai ulah hapana kulotaa vanduu wakubakuba chigirah wadunyaaa vuzaa wandunyaa dahv <hesitation> kuu nauv <hesitation> nazisendii zirakushirah avunduu alaii zirakushirah avunduu wakwikarah navanduu zilakushirah avunduu usekah kuu zirakushirahhhhhhh ugureeku kinduu uvuguleekuu kinduu chayazizaa moyoo gugwoh kali uvuguleku kaaaa kanyamah ulikuu m <hesitation> umoyoo uleekuu vulai nichoo ulah zisendii pana uv <hesitation> mnduu wakwenyaa zisendii utrii usaml <hesitation> pakah unyol <hesitation> zisendii wakanyolah zisendii huvuyazi yalavakwihv <hesitation> manyingi sanah chigirah uvizisendii eeeee <hesitation> basii navuyazii mlwa nakavanazisendii vuyazii vulah izizhah pakah mmmbah momwoo mmmbah momwoo wakanyolah vuyazii unyolah vuyazii yakumendekah novolah basi yangaandio maisha nogonah zindoloo ugonaah m <hesitation> novenazisendii umanye unyalah kuvaa nayoo kali umanye mkere yenyah azi <hesitation> mvunganah basi uvulah natrah azizah vuzaa mvunganah asiikii no wakumwakuu zisendii ugil <hesitation> vitunguo vivieee. Arayanza. nayanzi kande yive vyanziraza kugene yago. natura iwenira kande akovolaku irya, chigira sainde yive utigari kuzingombe. ryanyori wenira akovola kari niva nivangeri yira siviti kande akovolaku. kwi izisendi nuturi mno izisendi zirakokonya irwakavire noveye navarina rirakokonya. na kove ohenze avarina avarahe apana kande avarena avukukosemanya vakosemanya muduka mumba wakusinyeka. mumanye irisikyeka lyla sahende orete irisinyika lila mumba nuvudamanu kwa hivyo izisendi zikonya sana uture ohenze isendi zikore ziragura umwoyo gugwo paka umwoyo guva nuvuyanzi kari uyanze avana. uyanze avandu. uyanze avatende chigira chosi chawenya uragura.